fagnar niðurstöðum rannsóknar sem hreinsa hann af ásökunum um samráð við Rússa deilt er um hvort forsetinn hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar finna má dauðagildrur alls staðar á þjóðvegi eitt á Suðurlandi segir oddviti Skaftárhrepps þrjú sveitarfélög á Suðurlandi ætla að láta gera úttekt á

er í fjórtánda sæti á lista blaðamanna án landamæra yfir fjölmiðlafrelsi þeim löndum þar sem fjölmiðlafólk getur gengið óhrætt til verka fækkar um helgina verða tuttugu ár liðin frá

framhaldsskólanum í Bandaríkjunum síðan þá hafa eitt hundrað fjörutíu og þrjú látist í skotárásum í skólum í landinu Ísfirðingar hafa safnað saman snjó til að halda skíðaviku það er þó nóg annað í

boði enda rokkhátíð alþýðunnar aldrei fór ég suður skammt undan á meðan afskipti Rússa af forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið tvö þúsund og sextán teljast óumdeild leiðir tveggja ára rannsókn í ljós að Donald Trump tengist þeim afskiptum

ekki á nokkurn hátt deilt er um hvort forsetinn hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar í niðurstöðum rannsóknarinnar var fyrir tveimur árum skipaður sérstakur saksóknari yfir rannsókn á meintum tengslum Bandaríkjaforseta og starfsliðs hans við Rússa niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir í lok mars og þá kynnti William barr dómsmálaráðherra Bandaríkjanna fjögurra blaðsíðna útdrátt úr skýrslunni á blaðamannafundi í dag kvað við sama tón þegar barr fór yfir niðurstöður rannsóknarinnar niðurstaðan er í samræmi við orðræðu forsetans undanfarin ár og hann birti í raun sjálfur samantekt á yfirlýsingum sínum á Twitter rétt áður en blaðamannafundur

hefur reyndar leitt til handtöku og ákæru gegn nokkrum fyrrum samstarfsmönnum Trumps fyrirkomulag dómsmálaráðherrans hefur verið gagnrýnt en blaðamannafundurinn var haldin hálfum öðrum tíma áður en skýrslan var formlega birt

annað sem Mueller var gert að rannsaka var hvort Trump hafi gerst sekur um að hindra framgang réttvísinnar túlkanir á þessum niðurstöðum eru líklega það sem

fólk skiptist í andstæðar fylkingar en þó að um málið verði deilt áfram fagnaði forsetinn niðurstöðunni á blaðamannafundi í dag

hafa ákveðið að láta gera úttekt á umferðaröryggi á svæðinu meðal annars á að kortleggja dauðagildrur á þjóðvegi eitt átján manns létust í umferðarslysum á Íslandi í fyrra þar af létust langflestir á Suðurlandi eða átta manns mikil umræða hefur verið um umferðaröryggi á svæðinu enda hefur umferð um það aukist mjög mikið undanfarin ár með tilkomu fleiri ferðamanna nú hafa forsvarsmenn

Hornafjarðar Skaftárhrepps og Mýrdalshrepps ákveðið að láta gera úttekt á umferðaröryggi á svæðinu til þess hafa þau fengið Ólaf Guðmundsson sérfræðing í umferðaröryggismálum og ætlum að fá hann Ólaf til þess að fara yfir öryggi eða skort á öryggi á þessum vegslóðum okkar í gegnum þessi þrjú sveitarfélög Eva segir að

sveitarfélögin hafi ákveðið að láta gera þessa úttekt til þess að hafa almennilegar upplýsingar í höndunum í viðræðum sínum við bæði stjórnvöld og Vegagerðina okkur vantar eitthvað til þess

og þetta eru þessi þrjú sveitarfélög þar sem umferðin er mjög mikil sérstaklega á sumrin dauðagildrur alls staðar merkingum er víða ábótavant og vegir eru mjög mjóir og erfitt að stoppa banaslysin verða í hverri viku stöðvar lögreglan á Suðurlandi ökumenn sem keyra á yfir hundrað og fimmtíu kílómetra hraða ljóst er að hún mun því hafa í nógu að snúast í sumar það verður sjálfsagt mikil umferð hér og umferðarmannvirki sem fyrirgefa ekki ef menn gera mistök það er ekki góð blanda til stendur að gera úttektina í sumar og Eva segir að þegar henni sé lokið verði skýrsla afhent stjórnvöldum við verðum að fara að sjá að

tilliti til öryggis ísland fellur um eitt sæti og situr í fjórtánda sæti á lista yfir frelsi og öryggi fjölmiðlafólks í heiminum ársskýrsla samtaka blaðamanna án landamæra var birt í dag þeim löndum fer fækkandi þar sem fjölmiðlafólk getur gengið óhrætt til verka þetta kemur fram í ársskýrslu blaðamanna án landamæra sem birt var í dag þar segir að grímulaus fjandskapur stjórnmálaleiðtoga

í garð gagnrýninna fjölmiðla hafi ýtt undir æ tíðari ofbeldisverk sem hafi valdið meiri ótta og hættu fyrir blaðamenn en áður hafi þekkst innan við fjórðungur þeirra hundrað og áttatíu ríkja sem skýrsla samtakanna nær til býr fréttamönnum gott eða viðunandi ástand Túrkmenistan fær verstu einkunn í úttektinni og tekur sæti Norður Kóreu á botninum sádar sem stóðu að morði eru einnig meðal neðstu ríkja á listanum Bandaríkin eru í fertugasta og áttunda sæti og teljast til þeirra landa þar sem öryggi forseti landsins hikar ekki við að kalla fjölmiðla óvini fólksins og blaðamenn hafa aldrei áður fengið jafn margar morðhótanir og undanfarin ár

listanum Noregur situr sem fyrr í efsta sæti og Finnland þar á eftir Svíþjóð er svo í þriðja sæti og Danmörk í því fimmta á eftir Hollandi þetta er annað árið í röð sem Ísland fellur um sæti á listanum hæst komst Ísland árið tvö þúsund og fjórtán þegar hér ríkti áttunda mesta fjölmiðlafrelsi í heimi samskipti fjölmiðlafólks síðan árið tvö þúsund og tólf eru sögð ástæða þess að Ísland situr neðar á listanum í ágripi um Ísland segir að hér tryggi stjórnarskrá algert málfrelsi og að regluverk skapi gott umhverfi fyrir vernd heimildarmanna gagnsæi fjölmiðlafrelsi og sjálfstæði yfir tuttugu framhaldsskólum var lokað um tíma í Bandaríkjunum í vikunni eftir hótanir frá átján ára framhaldsskólinn en tuttugu ár verða liðin um helgina frá því að tveir ungir menn skutu þar þrettán manns til bana

vopnuð og hættuleg hún hafði sent hótanir um skotárásir í nokkra menntaskóla í

og nágrenni sem varð til þess að skólunum var lokað um tíma vopnin í fórum stúlkunnar voru löglega keypt en lögregla lagði mikið kapp á leitina vitandi af aðdáun stúlkunnar á tilteknum voðaverkum

já það er einmitt á laugardaginn sem tuttugu ár verða liðin frá því að tveir ungir piltar sautján og átján ára skutu tólf samnemendur sína og einn kennara til bana í framhaldsskólanum þau eru mörg sem minnast tímamótanna um þessar mundir

hafa verið framdar skotárásir í tvö hundruð tuttugu og níu skólum í Bandaríkjunum það er að meðaltali ein í mánuði þau eru hundrað fjörutíu og þrjú sem hafa dáið í þessum árásum umferð um Keflavíkurflugvöll var töluvert minni í mars en á sama tíma í fyrra samkvæmt tölum Isavia og Hagstofunnar minnkaði umferð um þrettán prósent á sama tíma fækkaði ferðum Íslendinga úr landi um tuttugu og fimm prósent líklegar skýringar á þeirri fækkun eru meðal annars þær að í fyrra voru páskar í mars kjaraviðræður geta líka hafa sett strik í reikninginn sem og gjaldþrot WOW Ferðamálastofa birti í gær tölur um ferðaþjónustu frá apríl í fyrra og fram í mars erlendum ferðamönnum hefur fjölgað um þrjú prósent en þeim sem koma hingað vegna tímabundinnar vinnu

hefur fækkað um tæp sextíu prósent milli ára segir að eldvarnir séu í nokkuð góðu lagi hér á landi eigendur og forráðamenn húsa beri ábyrgð á því að þessi mál séu í lagi og geti aldrei

skorast undan því hefur skilið eftir sig sár í hjörtum margra spurningar hafa vaknað um eldvarnir og hér á landi er töluvert af gömlum timburhúsum sem sum hver hafa menningar og sögulegt verðmæti við erum bara með hlutina í nokkuð góðu lagi að sjálfsögðu er alltaf hægt að bæta eins og þetta dæmi sýnir

Magnús segir að það geti verið flókið og erfitt að eldverja timburhús sem eru mörg hundruð ára gömul eigandi og forráðamenn bera alltaf ábyrgð á eldvörnum í sínum húsum og þeir geta aldrei skorast undan því það sem að má bæta og það er átak sem er búið að vera í gangi núna það er að að eigendur og forráðamenn ráði

þeir eiga að gera lögum samkvæmt þau lög eiga við um byggingar þar sem talið er að eldhætta geti skapast til dæmis þar sem margir starfa eða koma saman þá eiga þau einnig við um mikilvægar menningarsögulegar byggingar og mannvirki Magnús segir að átak í eftirliti með byggingum í eigum ríkisins hafi verið í gangi í tæp tvö ár og með því hafi orðið vitundarvakning en þótt hann telji eldvarnir almennt í lagi hér á landi segist hann hafa áhyggjur af því að orðið gæti sambærilegur eldsvoði og í París jú að sjálfsögðu

og sjá hér hús sem að okkur þykir afskaplega vænt um það stendur mikið til á Ísafirði um páskana tónleikahátíðin aldrei fór ég suður verður sett

annað kvöld og svo er það skíðavikan en Halla Ólafsdóttir snjóleysi hefur sett strik í reikninginn ekki

jú nokkrum viðburðum hefur verið aflýst vegna snjóleysis skíðavikan var sett í gær með sprettgöngu í Hafnarstræti á Ísafirði á dagskrá skíðavikunnar eru fjölbreyttir viðburðir en ekki hefur tekist að halda hluta

þeirra vegna snjóleysis alpahlutinn er alveg snjólaus mesti snjórinn er niðri í bæ núna því við keyrum honum í bæinn

já hún er dýrmæt þessa dagana en það var þó hægt að halda mót í árlegri skíðaskotfimi reyndar með heldur færri keppendum en gengur og það er svo spurning hvort snjórinn tórir fyrir stærsta skíðaviðburð ársins í byrjun maí við vonum að það hangi nú ég er ég er hættur að hugsa um þetta ár það var bara ömurlegt við breytum því ekki ég held að það verði geggjaður vetur tvö þúsund

svo er það líka þannig að viðburðir skíðavikunnar og aldrei fór ég suður eru

gamanmál það eru páskar það varð uppselt á örfáum mínútum fólk er greinilega ekki komið með leið á ykkur eru þið

þeir sem mæta í kvöld

þetta er aðallega fyrir okkur það er löngu uppselt á viðburð þeirra tvíhöfða í kvöld en eins og alltaf ókeypis á tónleika aldrei fór þótt margir íbúar á höfuðborgarsvæðinu séu á faraldsfæti í páskafrínu var ýmislegt um að vera í Reykjavík í dag heilmikil leit að súkkulaði fór fram í Vesturbænum og kirkjutónlist hljómaði í Breiðholti það var margt um manninn í Granda mathöll í dag þar sem stórir jafnt sem smáir leituðu hátt og lágt að páskaeggjum systkinin Steinn og Steinunn voru hæstánægð með

afrakstur leitarinnar hvað voru þið að gera hér í dag leita að páskaeggjum funduð þið eitthvað já hvað voru þið lengi

hófu páskafríið í Nauthólsvík fólk lét líða úr sér í heita pottinum eftir hressandi sundsprett í sjónum sem er víst að nálgast þægilegt hitastig um þessar mundir það er bara að verða mjög svona þægilegt ert þú ekkert á leið út úr bænum nei nú er bara rólegheit í bænum bara sjósund og göngutúrar í fella og Hólakirkju ómuðu ljúfir tónar hópur tónlistarfólks var saman kominn á

fyrir tónleika sem fara fram í kirkjunni á morgun þar sem verkið

átt víða kaldi eða

lengst af rigning eða súld um landið sunnan og vestanvert en þurrt norðaustan til hiti verður á bilinu fimm til fimmtán stig hlýjast norðaustanlands Sigurður Jónsson veðurfræðingur segir nánar frá veðri hér rétt á eftir þá skulum við líta á hvað Einar Örn Jónsson býður

upp á í íþróttum kvöldsins úrslitin réðust í deildarbikar kvenna í fótbolta í dag íslands og bikarmeistarar Breiðabliks mættu Val ótrúleg dramatík var í meistaradeild Evrópu í gærkvöldi þegar tottenham sló

Jón Axel Guðmundsson ætlar að gera atlögu að því að komast í n b a deildina í sumar

fagnar niðurstöðum rannsóknar sem hreinsa hann af ásökunum um samráð við Rússa deilt er um hvort forsetinn hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar finna má dauðagildrur alls staðar á þjóðvegi eitt á Suðurlandi segir oddviti Skaftárhrepps þrjú sveitarfélög á Suðurlandi ætla að láta gera úttekt á umferðaröryggi á svæðinu ísland er í fjórtánda sæti á lista

blaðamanna án landamæra yfir fjölmiðlafrelsi þeim löndum þar sem fjölmiðlafólk getur gengið óhrætt til verka

fækkar um helgina verða tuttugu ár liðin frá

framhaldsskólanum í Bandaríkjunum síðan þá hafa eitt hundrað fjörutíu og þrjú látist í skotárásum í skólum í landinu